Si vai a manciàri nta lu ristoranti paghi cchiòssai si’ manci lu pisci. Poi ci sunnu pisci chi custanu chiù picca e autri ca sunnu chiù cari. Pi esempiu, si’ ti manci l’aragosta un piattu ti po’ custari vinti o vinticincu euru. Si manci anciova spenni deci o dudici euru, dipenni lu postu. Si’ vo’ manciàri orati po’ spenniri quinnici euru. Lu prezzu dipenni di la qualità di lu pisci e di lu postu d’unni lu manci.